Omee yave aiparavo sembo gustatara aiko mopeti tätä tuisava, mopëti campope, ani aiko mpëti oo misivape erei ciudadpe, se mas aiparavota aja vaera aiko <hesitation> campope, oo tuisavape, amplio, jukurai aguiyearavi <hesitation> yaviaa, por que jokua nungape, oo tuisa renoi yave oime opaete mbae yaesa yaguata, jare mbaetï yande aburrido.